Tulupinsinin ada ishia kabdi ada ishia taa lila itbeeken ta durani taa inama yote wotbeeku akishin inama heshimte akishin wageni kabetu akishiini wageni karibishitu akama muhimu keete amine dumii sheree ishiani biria sheree sune akama muhimu kaskete dumii aminen won ishin faan dotu taa amerkatif iyo taa eshia akan fan dot won.dibii